ڈیزرٹ کا اصلی کنگ بولتا ہے کیمل یہ جانور ڈرائی انویرونمنٹ میں اکدم باس کی طرح سروائیو کرتا ہے۔ مطلب اس کو پانی بھی نہیں دیے تو چلتا، کھانا بھی نہیں دیے تو چلتا، پھر بھی اپنی زندگی مست مزے سے گزارتا ہے کیمل ڈیزرٹ میں رہ کے۔ اب کیوں وہ سروائیو کرتا بولتا؟ دیکھ کے کیمل کی جو باڈی ہے، اکدم سمارٹ طریقے سے کھانے کو اڈاپٹ کرتی۔ اس کے جو ہمپ ہے، جو اس کے پیٹ کے پر بڑا سا <hesitation> غبارے کے ٹائپ میں رہتا، اس میں فیٹ اسٹور رہتا۔ فیٹ اسٹور رہنے کا، جیسے پانی نہیں رہے تو بھی چلتا۔ فیٹ میں کا جو بھی پروٹین سے وہ یوز کرتا نہیں۔ جب کھانا کم ملا، وہ فیٹ کو انرجی جو <noise> فیٹ کی جو انرجی ہے اس کو کنورٹ کر کے سروائیو کر لیتا ہے۔ دوسرا کیمل کا جو کڈنی اور فل بلاڈر ہے، وہ اکدم ایفیشنٹ رہتے، پانی کو ویسٹ ذرہ بھی نہیں کرتے اور ہر ڈراپ کو یوز کرتے۔ مطلب اصلی پانی کا مین یوز کرتے ان لوگاں۔ اس کی سکن اور اس کے جو بانا ہیں، وہ دن میں گرمی سے بچنے کے لیے آرام سے مست ہر جگہ چھپے بھی رہتے۔ اور آنکھوں میں ایک سپیشل آئی لیڈ رہتی ہے۔ مطلب آنکھوں کے اوپر جو پلک رہتے وہ اکدم لمبے لمبے رہتے ان لوگے۔ کچھ اگر سینڈ اسٹارم آیا یا کچھ ڈیزرٹ میں کچھ بھی ہوا تو اس سے بچنے کے لیے ان لوگے آنکھوں کے جو پلک رہتے، تھوڑے زیادہ بڑے رہتے ہوں۔